Beeyaŋoly minnu ye a loŋ mantoora feŋolu le mu i ti, ninsoowaraŋ ñiŋ wuloo lu teŋ. A wuloo niŋ a maarii mankeeta a be i hawuuru la, a be i hawuuru la, fo a be i kiŋ na, fo a te i kiŋ. Nai be tereŋ na wo ma le. Bari ninsoo niŋ i sutiyaata a la niŋ a maŋlaa a la, niŋ a ye i furuŋ fuusa daamiŋ a ka i barama le. Wo le i ye a tinna moo ñanta silaŋ na beeyaŋ doo bula la miŋ ye a loŋ ko toora faŋo le mu.